Gny ilà ny tournevis koa moa zany, io sarotsarotry mamaha raha lafa raha iny mihily amy vis, manahaky lakile io avao. Tournevis iny zany sahala amy lakile io, famohagna anazy, la ahodikodiky ahodikodiky avao raha iny, la vita amizay iny zay vo mivoha. Atao manahaky anizay koa lafa mihily.